Folonto keebaalu ka miŋ ke, wolu ka a kee noo wo le ñaama, wolu buka a ñiniŋ fo a la lasiloo beteyaata walla lasiloo maŋ beteyaa,. wolu ka a juubee le ko ñiŋ mu hadamadiŋo le ti, ñiŋ si moo buuñaa noo le, i ka i diŋo sika i ka dii wolu le la, bari saayiŋ n be tenboo miŋ to, i ka i ka a fo moo ye le n be i dii la kaari la, a ko i ye nte maŋ lafi ñiŋ na, n lafita kaari le la, saayiŋ niŋ a taata niŋ a futuuta wo to, niŋ aniŋ wo la harajeelu maŋ taa noo, a ka a fo niŋ n ŋa a loŋ n te futuu la ñiŋ ye, a ye a tara a miŋ jiki nuŋ jee, a maŋ wo soto jee, doolu fanaŋ ka feŋo le ñiniŋ jee futuo kono saayiŋ n be ñiŋ tenboo miŋ to, doolu ka kodoo le ñiniŋ jee, ñiŋ kodoo be a bulu le n batu n ŋa futuu a ye fo n se kodoo a bulu, diŋo de doolu ka taa tereŋ diŋ sotoo ma jee le, bari kodoo niŋ i ñaa be wo kaŋ, i ka futuu kodoo le ye, saayiŋ wo fenkoo le keeriŋ wo kontaraa le be keeriŋ